Ee, min tamisodan motom ba antewa kobo <hesitation> machin tamisodan ni milaran utabitin angawde ahsiden na milara ee sumaga milara miiro milara bao and then sem milara taye haji.